<noise> To ɗum wii alarba kam, ko warante am to ɓernde, kanji woni ñalaande nde neɗɗo waylitoto yeƴƴo laara gaɗa, ɓeyda taskugo, ñalaande nde daarataa yeeso kaynoɗaa jumɓaare, ñalaande nde darotoɗaa beydaa daraagu, ɓeydaa huugo, ngam keɓa timminaa ko haandi.